Painy kainy a rof <noise> nyo te nongon <noise> vavis tan fo mes pan <noise> sen na ka na rof ovei nyi mas nat rom tan vigiau tan mes a fan especially tan vigiau tan torotsian ge vigiau iny toruar ge vigiau iny tafurainy. Mam fo saposa tsun kamirom seu a vigiau. So saposa tsun mas nat iny vigiau fa petsat ge matsungan ge veir fo mes a fo fan. Ri mas nat ror. Ai na rof mam fo vainy mas nat rom tan fo mes a fo vigiau tan fo mes a fan. Ai tsun.